Ny fomba hanehoan'ny saka firaiketam-po amin'ny tompony izao a, <hesitation> ohatra hoe le izy 'lay mitakisikisina eo amin'ny tompony iny, de antsoin'ny tompony ohatra ny anarany de tonga izy mihazakazaka avy any, de izy le manaiky sangisangian'ny tompony eo konko, zay izao ny fomba fanehoan'ny saka firaiketam-po amin'ny tompony.